nəkɪr mɪn ɪng məng nəkɪr mɔɔ, mɔɔ mʊ mʊn ɪng lɔɔ ə? ɪng wənɪ, nɪfɪ kɪnə mɪ dɪ shɪnɪ kəmə mʊʊ bʊ lɔɔg ɪng ɪng nəkɪr kwənshɪnɛ, <noise> kɔɔn ɪng lɔɔ mʊ mʊtʊ wɛ, <noise> ma kɔɔm ɪng wənɪ, mɪ dʊʊr fɪɪn ɪng dəəm dʊr fɪn bərɪɪm, ɪng wənɪ mə kɔɔm nɪbʊ kɪdɪ, mə dʊt tɪbɪr lɔɔh, mə kɔɔm nɪbɪ dɪɪ məngtɔ nəkɪr wɪnɪwɔ, nəkɪr dʊb dɪrmɪn ɪng mɔ kə, mɔ kɪdɪ mə meɛɛmɛ dʉng nəkɪr wʊnʊ dɔn ɪng fə ɪng məghɪm, <noise> kɔn yəmbə ə yɔɔn, <noise> nɛ tɪmɛ bədɔɔ, ɪng mɛtɪn ɪng nəngshɪ, <noise> mə mɛɛn nəkɪr wɔ yəmbə ə yɔɔm mə yɪmɪn, ɪng wənɪ mɔ kɪdɪ dəən ɪng kənsə mɪ məng tɔɔ, mɪ fʊktɔ nə nɪ yəmbə ə wʊmsɪn nʊngdɛ ə fəəm kɪnə, yəmbə ə nɛn shɪnɪn ɪng kəən yɛwɪɪ kəbɛ shɪrr bə mənge kɛ ɪng mʊʊkɪn lɔɔ, kə Yəmbə nɛn shɪrr kənsə kɔ, wɪbə bwəən tɛdɛ, nəng wʊrɛ ɪng yɔtɪn. wɪɪ kʊnʊngdɪ, lɔngyɛ shɪnɪn yəəm, ɪng yɔɔtɪn, tɔ kə mɪ fəm wɪnɪ ə dʊr tɪmɛ kɔɔ ɪng bɛɛn mə kwəndɪm, mə mɛɛm nəkɪr wɔɔ, ɪng tɛɛ lɔɔ mɔ dɪ mɛkɪyɛ, mɪ fʊktɔ nənə kə dɪ nəbɪyəng ɪng wɪɪ ə bwɛrɛ kʊ, ɪng mɔkɪdɪ mɛ mɛkɪr-mɛkɪr hɪ dɪ nɪ fə yə yəəm yɛshɪ, kɔɔn kəshɪ dɪyə bɛ nəən wʊnʊ, shɛ dəəm mɪn ə kwəndɪm kɔ, mə mɛkɪr bɪnɪ kʊ ɪng nəkɪr kwənshɪn nɛ <noise> mɪ fʊktɔ nənə, mə fəfə nəbɪyəng wɪnə yə yəən dɪɪn, mə mɛkɪr shɪ kɪ. nəkɪr lɔɔ ɪng wənɪ, ɪng wɪɪ nəkɪrshɪn tɪm-tɪm, mʊmʊwɛ ɪng wɪɪ, wəwəwɛ ɪng wɪɪ, dʊrəng-dʊrəng ɪng wɪɪ, dɪ dəən shʊ kə ləm mɪ mɛɛn kɔ bə yɪkɛn-yɪkɛn, mə fəm-fəm chəkkɪn shəmshɪr ə mʊrshɪ, tɔɔ nəən wɪnɪ mɪ kɛtɪwɪ ɪɪng wɪɪ ɪng wənɪ nəən shʊwɛ, mɪ wən shərkɪn təmɛ, mɪ mənghɛ bɛtɛrɛ dɪɪn, yɔrɔb, kʊnʊng, ləmtɪn nəəə, kə ləm mwɛ dɪ dɪ yərəkɔ, shɛnɛ dɪ ləmmɛ kɔ nɪ kɔbɛ, bɛ mɪ chɔtʊ tɪɪm, mɪ fəngtɔ nɪbɪ fɪrɪm, kwəttɪnɛ, bətɪm wɪɪ dɪ kwəən nəə mɔɔ wɛ, kɪɪdɪ yɪdɛ yɪɪm ɪng kwənshɪnɛ, shɪngyɪn kɪngnɛ mə kɔɔm dʊrtɪ mɛnshɛ shɪdɪ dɪ yətɔ yəəm ə mʊrshɪ kɛ, kə Yəmbə ə nɛnbɔ nakɪr bɛtɛlɪ kʊʊ, fʊk shɪnɪng ɪng kəən bɪ mɛmɛwɛkɛ, mɛ dɪn məng nəən wɪɪ kɪngɛrɛ nə fə ə dʊrnɪyɛ ə mʊrshɪkɪ, kɔɔn ɪng wɪɪ nɪbɔ waʊshɛ kɔɔ lɔɔ kɛ, ɪng wɪɪ nɪbɔ wɪshɪ wərəg-wərəng kɛ dɪ dəən shʊ ɪng wənɪ, ɪng shɪnɪg dʊrkɪn bʊtɔ, kɔɔn nə, mɪ fʊktɔ nə dɪɪ nɪfə kə, nɪ mɛɛ, nɪ məng bə yɪkɛnɪ-yɪkɛ, bɪnɛng dɪ kə ɪng kəsɔ dɪ nəkɪr kəng wʊnʊ kɔ, mə dəən-dəən shʊn ə lɔɔ mɔɔ, kɔɔn ɪng nɪ wɪɪ dɪ shɪn kɛ, a mɛɛ-mɛɛ, bə bʊndɔ shɪɪr ə lɔɔshɔ, mə yɪkɪrim yɪkɪr, mə yɔɔ- yɔɔ nəbɪyəng mɪn yəəm kɛkɪn fɪlɪnwəs, mə yɪkɛrɪn yɪkɛ tɛɛn bɪtɪr wʊʊ dəən yɛ mɔɔ kɛ. nɪɪ ə bʊnnɛ mə fən mə nɛɛm-nɛɛmm kɔɔn kə dɪ mə mɛbɔ, nɪbʊ bə bɛ fʊkkʊn shɪr ə fɪyə mɔ bəə fəən təshɔ? shɪ bə fədɔ kɔ shɪrr, kɪnɪ yɪdɛ yɪɪn kwən shʊnɛ, nɪ kʊʊn ɪng kə nɪ fʊk, shɪnɪ nə məngɛ-məngɛ kɛ, shɪdɔ bə yɪkɛnɪ-yɪkɛ kɛ, kə ɪng kə nɔnɪ kɔ dʊrtɪmɛ wʊnʊ ɪng bɛɛn, shɪɪ ɪng been kɔyə yə mə kɛkɛ shɪnɪng fɪlɪn wəs kɪngnɛ nəkɪr bɛtɛlɪ shɪ kə mɪ bɛɛn dɪ wəngkʊ ə dɪ kʊ, mɪ tɔm bʊtʊ wɔɔ, <noise> kɔmə yə yə mə kɛ shɪnɪng fɪlɪnwəs, mɛr mə mɛr kʊ, ɪng nəkɪr ɪng kwən shɪnɛ, kə mɪ ɪng bɛɛn dɪ nɪ bə bɔttɪmɪn kʊngyɛ kɔ, kɔɔn kə dɪ yəmbə yɔɔm wənghɪ ə, mwəlmɪn mə fəm-fəəm shʊkɔ, dɪ təp kə dɪ kəng yɔrɔb, ɪng məndɛ bʊwɛ, ɪng bʊtʊn dɪr, kənɪ məghɪm kɔ nə yɪkɛrɪn yɪkɛ nɪɪng bɛɛn dɪ shɔ kɛ, tɔɪng mɔɔ mɪ nwətɔ nɪməngshə ɪng təshɔ kənə mə mɛbɔ, nə mə fəə ə fɪ? kɪnɪ kʊn nɪ mɛ, dɪ nɪ fəə nɪ dʊrrʊn bʊtʊnnɪyɛ dɪ shɔnɪ, nɪyɛdɪ shɪ nɪ ɪng nɪ bɛɛn dɪ shɔ wɛ, nəən wɪɪ nɪ shɛɛrtʊ nɪ yə fɪ chɪmchɪm, nɪ məghɛ nɪ mɛrɪ, kə ɪng bwəllɪn ɪng lɔngɪm bʊm kɔ, mɪ lɔngtɔkə ɪng nə mwɛ kɔ mʊ lɔngtɔ, shɪdɪ dɪ shərlɛ mɪ lɔngtɔ, <noise> dəən nəbɪyəng ə lɔɔ dɪ fətɪn dʊrəngkɪm ɪng bʊtɔdɪ dəən ə mʊrshɪ, ɪng mɔ dɪ dʊr bʊtɪmɪn shɪ mə, ɪng məttɪn shwɛlɪ kɪ, ɪng nəkɪr kənmə wɪɪ məghəntʊwɛ kɔɔn bɪnɪ məddəkə ə bʊtɔ nɪ yɪdɛyɛ, nɪ kʊn yəmbə wɔ ə dɪ wɪɪ bə yɪkɛnɪ yɪkɛnɪ yɪkɛ, Yəmbə ə nəə shɪ, nashɪ nɪ ə kʊʊn dɪ fʊktʊ yɛ, shɪ wɪ yɪ shɔ sɔ sɛ yɪkɛrɪn yɪkɛ kɔon ɪng nə kʊʊn nə fʊkbʊ kɔ nə yɪmnɪ? fɨꞌ ɪng yəmbə bə yɪkɛnɪ mɪ fəng nɪ. bɪ yɪdɛ yɪ nɪ kʊn nɪ fʊk, yəmbə bə nɛnɪ nəb, dɪ dəən nəən wɪɪ nɪnbɪnɪ ə ə bɛ ə dɪɪ kɪngnɛ be a dɪ wɛ, nɪ məngtɔ kɛtɪ yɛ shɪ,ɪng shɪdɔ wɪshɪ Yəmbə ə wulngchʊm ɪng bə məng-məngyɛ kɛ, ɪng nə nɪ, kɪnɪ yɪdɛ kə fɪ yəmbə ə yɔnɪ nəddʊ fwərə, kɔɔn <noise> nɪyɪ kɪngnɛ nɪ mmɛtʊ twəəm, bɪnɛng bədɔɔ shɪsshɪm kə mɪ yɛ məngshɪ kɔ bɪnɛn yɛ lɔɔng twəm, kɔɔn bɛbɪ ɪng lɔɔngyɛ yənɪ, dɪ fʊkɛ nɪbə dʊr dʊrdʊkɛ, bɪ məghənshɪn dwələ, nɪdɪ kwənɛ dɪ kʊntʊn wushɛ, kɔrfɪn ɪng shʊ wɛ nɪ bɛɛn dɪ kwən nɛ dɪ yɔtɛ-yɔwɛ, kɔrfɪ ɪng yəmbə bɛ ə wʊmshɪ nɪ, dɪ fʊkɛ twəən kɛshɛ, bɛdɪ fʊkɛ nɪ bə ə nəkɪr bɛ bɪ məngshɪm mʊ kɔɔ kəmɪ məngtɔ bədɔ yɪrɪn wɪnɪkɔ dɪnɛng mə fəm-fəm fɪ mə bər bʊtʊmɪn yɛ kə bʊndɪɪng mwɛ dɪ kə mɪ dʊʊm wɪrɪn wɪrɪn kɔkɔ bə kɛɛn dɛ kɔ dəən shʊ bə kəəm-kəəm tɔ dɪ nɪ yɪdɛ yɛ kə mɪ fəng nɪɪ tɛnnɪbbɪn mɪn nɪɪ yəmbə ə nɛ bərdɛ, wɛ ə məngdɛ kəlmɛ dɪ shɪnɪ, shɪdɪ kɪɪn ɪng nəə kɛ, Yəmbə kɛ ə məngnɪ, yəmbə ə wʊʊnmɪn ɪng nʊngdɛ, yəmbə kɔnmɪn shɪdɔ bwɪr, wɪɪ nə yɪɪ-yɪɪm dʊrtɪmɛ wɪnɪ kɛ yəmbə ə nɛnnɪ shɪdɔ nə məng-mənge kɛ <noise> tɔ ɪng wəənɪ mɪ nətɔ mɪkɛ kɪng kwət-kwət mɪnɪ mɛ shɪnɪng ɪnmg kəən ɪng wɛ, bɪnɛng ɪng wɪwɪ ə kɔmɪn wʊshɪ kɪ. ə twərən kəngshɪyɛ shɪ bɪ fʊk yəbɪ dɛb-dɛbɪ wɪɪ nɪ ə yø kɛ, shʊ ɪng bwɪyəngshən bɪnɛng ɪng wɪɪ ə kɔɔmɪn məngshɪ ə twərəm kəng shɪye dɪ yɪrəm, kwən shɪn shɪn shɪdɔ nɪ məntɛ kɛ nə nə ə nəbb ɪng fəngshɛ ə yɪmdɛ, kɔ Yəmbə ə nɛdɛ, kʊrəkɛ ə shʊm, nɪ kɔob nɪ yɔ fɪrɪ, Yəmbə kə kɔnnɪ shɪdʊ shʊ, nɪ Yəmbə ə kʊng bə nɛɛ-nɛɛ kɛ yəmbə bə nɛɛn-nɛɛn nɪ ə fʊkmɪnɛ, kɔɔn nɪ ə fʊkbɛ dəən nɪɪ tɔɔm bʊtʊ yɔɔ, nɪ tɔɔm bʊtɔ, kɪnɪkɔɔ kəng dɪ kə, nɪɪ kɔkəng dɪ fɪrʊ, shɪdo nə nwəkɛ yəmbə ə yɪkɛnɪ, yəmbə kʊma ə nʊngnɪ nʊngdɛn məngshɪ, tɔ wɪnɪ kɪngnɛ bə yɛkəm bə yɪmbɔ kɔrfɪ bə tʊngdɪ, mɛ shɪ mə mɛdʊ shɪrr ə dɪ dɪɪn,ɪng yɪmtɪn ə dɪɪ dɪɪn dɛn bɛɛn dəə, bɪnɛng ɪng wɪɪ dɪ bʊnʊn kənədɪ bə yɛ mɛshɪ ɪng kə tɛlɔɔshɪ ə nəə shɪ shɪdʊ wʊnʊ məngyɪnɪ məngyɪnɪ kɔ, mə kɔɔ bə dɛb fʊʊ bə yɔɔn ə mʊrshɪ bʊrɛshɪ, nəsshɪshɪ mɪ kɛrɪyɛ kɔɔn ɪng kə dɪ bə kɛrɪn bə dʊʊrʊng mə yɪmnɪ? yɪmshɪ ɪng bɛɛn, mɪ fʊng nɛ kə, kɛ nɪ bɔttɪn dɪɪr kə ma lɔ, mə shər-shər, kə mə yəng fɪ kɔ, dɪk dʊr mɛ shɪr, nəbb fəng kɛnɛdɪ, dɪ dəən mə yɪmɪn-yɪmɪn, kə ma nəbbʊ fəng kənadɪ kʊ, dʊk yiꞌmshɪmɪn bə nəb-nəb nəkɪr ɪngkwənshɪ nɛ nəmə yɪmdɔ, kɔɔn nəən wʊnʊ kɪngnɛ nə bɛn nɪ məngtɔ kɪnɪ wɛ ɪngbwɪ yəngshə nə? ɪn wənɪ, mɛkɪn ɪng mʊ ɪng wɪ, tɪɪm ɪng wɪ, kə dɪ mə dɔldɔ mɛkɪn shɪdɔ. shɪdɔ mə məng ə kəəng wʊ kɔ, təəttɪm dɪ kwəən, təəttɪm dɪ kwəən, kə ləm shɛnɛ ɪng ləmɛ mwɛn dɪɪ dɪ bɛɛh, dɪ yərɛ kʊ kɔon, yɪdɛ-yɪyɛ yəəng kəbəngyɛ, kə bʊntɪɪn kwən fʊrmɪn ə mʊr ɪng lɔɔ kɔ, məlɛɛn kwən ɪng fɪshʊ,mʊ mə nəbb, yəə mə fəə nɪnɛng ə təmɛ mɪn nɪmɛ kə, fəng-fəng ɪng wəəng mə rɪdə? tɔ kə ɪng wənɪ kɔ nɪbɔbɛ ə fəng ə fɪyə mɔɔ kɪdɪ. mɪ fəng nɪ, nɪ yɪ dɛ yɪ yɛ nɪ yɪdɛ yɪyɛ ɪng kwəən shɪn nɪ kʊn nɪ nɪ fʊk shɪdɪ də yəmbə bə nɛnnɪ nə bɛ kɛ, Yəmbə bə dɪbɪ dɔ kɛbbi shɔ ə bwərɛ, dəə kə shɪ nə təbb shɪdɪn nə məng- məngyɛ kɛ dɪ nɪɪ dɪr dɪɪn kɔ yəmbə bə yɪkɛnɪ-yɪkɛ dɪ dəən ɪng wənɪ kʊnʊ wɔɔ yəng shəlbɔ ɪng wɪwɪ kɪ nɛ shɪ ə nʊngkərnɪ mini səcchɪm bədɔ shɪdɔ bə məngdɛ bɪnɛng ə yəəng nəən wʊnʊ, bɪnɛng ə dɪbɪn nəbɪ yəngshɪyɛ dɪ shɪdɔ shə a mənghɛ, shɪdɪ məngtɔ, shɪ dɪ kɔtʊ yɪləngshə dɪ shəttɔ shɪrr dɪ shɔ kɔɔn ə bwɪrə wʊnʊ lɪ. ə bwɪrəbɔ mɪ fəngnɪ kɪnɪ kɔ kə dɪr tɪmənshə kɪng nɛ dɪ yətɔ yəən ə mʊrshɪ kɪ nɪ nɛddɛ nɪbɔ ə wɪɪn kwənshə nɛ nɪ kʊʊn nɪ fʊk shɪrɪn də yəmbə bə nənnɪ nəbeꞌ kɛ kwəən dɪ nɪ fəə nɪ kʊʊn bʊtʊnnɪyɛ dɪ shɪnɪ nɛ ɪng wənɪ bɪnɛng ɪnmg mɔ ɪng nəkɪr ɪng kəən nakɪr kəmma yɔ dɪ lɔngtɪ shɪnɪn ɪng yəəm dɪ shɔnɪ nɛ bɪnɛng ɪng nəkɪr ɪng kəən wɔ mɪ lɔngtɔ lɔɔ dɪ shɪnɪ nɛ, bɪnɛng ɪng nəkɪr ɪng kəən wɔɔ dɪ nəngtɪ wʊtʊ dɪ shɔnɪ, bɪnɛng ɪng nəkɪr kəən wɔɔ kang wɔ dɪ məghəntʊ səcchɪm chʊʊm, kɔɔn ɪng kə mɔɔ mə dɛm wɪyə mə yɔtɪn.